عطلة الاسبوع انه واحد يظل بالبيت يجتمع بعائلته لانه طول ايام الاسبوع كلهم دوامات دوامات فأحلى شي انه الواحد يعني يظل بالبيت ويسوي الاكل اللي يحبه يتجمعون العائلة هاي احلى شي